Pues ni bgui nú dix re’a baide nú ga lat- lat, siempre gygui ganú dix ni na la ni, ni ná ra verdad gy, a veces per nú ga chi run tuckar ná raba nú gap a chi run tucar guë nú th, queity nú guë nu dix la verdad pa va., per casi la mayoría de veces nap nú que giguinu dix xina gy rack ra xi cos’gy xina gy napnu que gigugánu dix va, aveces zy chi nú pa chi queity gackan’a chi ni zackgá gien nú th dix-xyw lai gi geby nú zë’ nany per mas zá queity zë, per, de vez en cuando ni gyen nú th dix-xyw’e laigi.